اه نحب الويك -اند نرتاح فيه يا إما نكمل مسلسل ولا فيلم ولا نطلع مع صحابي نشربوا جهوة اه ولا نجضي شوية وجت مع العيلة.